<hesitation> Gny hofantrano lanin'olona araiky <hesitation> amin'ny firegnena misy agnay a, izy io arakaraky trano, misy tragno vato, misy tragno planchy, misy tragno fontsy, tragno rapaka ambany planchy, de arakarakan'igny misy mandeha amin'ny ohatra hoe cent mille ariary ohatra le planchy a, de la tragno rapaka ohatra hoe cinquante mille ariary a, de le trano vato ohatra mandeha amin'ny quatre cent mille ariary.